भाई दो लड़का लड़की अगर साधी करनु चाहें और उनको मन होई और प्रेम होई तो उनको मिलाई देनु चाहिए। अगर घर वाला विराध करे। तो वो ग़लत राज। क्योकि उनका नाका मन माँ बड़ा दुख भी होज। अगर एक दूसरा से वो मिली जाट तो उनको जीवन वो अच्छे से जिया। और उनकी आगे की जिंदगी भी बढ़िया रह। और ओखा देखीना माता पिता खुश रह। और अगर वो दो मिलनू चाहे तो उनका अंदर उनका वो नी करना चाहिए। दूरी नहीं बढ़ायीं रखनू चाहिए। अगर माता पिता को यो फर्च बना है कि उनको मिलाई दे। तो वो अपनो जीवन आग की जीवन अच्छो सुप में जीया। और उनको देखें माता पिता भी खुस रहें।।